Umthumahu magu afiyayi ivu umtomahi najaga kumar najaga kumar naja sun nusukumal umtumahu asun mbu buran buran duwmai maja sumsuguda naga asusukumal naja kuma ma iju ga bari maja dija nagu laguma maja yagudama muthumutha naja yaban makur maja athurgini umtumahu agi kumar afa kumar jan mdu wahiyi umtumahu iviri burgidaban ma dunamagiya sukayiban koyu ayu subulabula umthumadu jan yayu kiducha kitiya kidagaja ivu. Kujana ndugu motir sukar giya ya dunaman kura rayu umtumahu jan munagu anunda umtumahu jan munagu anda jan munagu ga bula umtumahi munagu gabula magu aga su, sum guyu nayi mbu daidai nayi abugaja lapiya du sursun giyi umtumahu nayi bu lapiya umtumahi madunamagiya sukayi jan giyayu cha ndulba char mbaya char fiya kiyu udagaja kujana diugu motiri sukarigiya ya dunaman kurari umtumah munagu umtumahu munagu aga kumar umtamahu aga kumar aga kumar umtumahu aiyi adumai umtumahi aiyi zaumal umthamahu aiyi zaumai ko magu aga duguguda magu huwary dachi umtumahu magu aga dugu guda magu ahumayi kuji sum umtumahu naja aga kumar umtumaku aiyi jaudubari kushishi mai umtuamahu munagu anuda dunana jan kurarayuga dutumtumahu abashikamai yayi umtumahu kiyu aula umtumahi chayu kibula.